Hay, hitanao leroa tamin'ny chambranakay nahazatra anakay iny za leroa tsy hainao <hesitation> kelike teo zany nahita chambra ray zay jereko tanatiny tao io to nahitana zaka valeureux be reny, za naita mercure tam'raha io tonga de ha! Za aloha to de taitry nge za tam'raha io ha izy ndraiky za tonga de nalaiko raha io de na- nambarako an'babanakay raha io bakeo.